آ <hesitation> نجول له ما تخافش من الطيارة إن شاء الله ما تخافش من الطيارة إن شاء الله كل شيء بيكون تحت السيطرة، بس الطيارات <hesitation> اللي حاليا راكب فيها هي آمنة جدا-جدا والأمور فيها كلها محسوبة بدقة لو تحس في أنك تحس أنك متوتر ولا شي حاول تاخذ نفس عميق أو تشغل نفسك أو تسترخي عشان تكون مرتاح أكتر.